Marzu mi fa rigurdari la primavera, lu tempu pazzu, pirchì cancia spissu, ntra chiuvuti e suli. E mi fa rigurdari lu me anniversariu e puru chiddu di me figghia: infatti, tutti dui nascemmu nni stu misi e semu tutti dui di lu signu di li pisci.